Mund të sostituirsh zukerin e rafinuar me dolcificanti natyralë si mjalti ose shurupi i acero. Këta përbërës shtojnë dulcezza dhe ofrojnë lëndë ushqyese si vitamina dhe antioksidantë.